Mungalya omuhoko, omuhoko mungathatsuka eriyakulhawu omwa lirima, ngamahatha kw'ebithi, namasarangawu mwamunyoho munyoho, ngamoyawu, namatsatsangako omu- omunyu, namatheka amaghutha w'okwa liko, amabya abirihya, ngamawusanga mw'omuhogo, omuhoko, ngamalindawu amahya, namiha w'okwa liko, ngamatsumba n'obusara obw'obulho, neryo ngamalya.